زېبرا ځانګړي او تور - ځانګړي او تورې سپينې پټې لري، کوم چې د هر زېبرا د پاره متفاوت دي. دوی عموماً کوچني او د آسونو په پرتله ډېر سرعت لري. زېبرا د آسونو په څېر نه دي، ولې دوی لږ روزل کېږي. د دې سره سره دوی ټولنيز جوړښتونه <hesitation> نه لري، يعنې په ټولنه کې د دوی نه استفاده نه کېږي.